Ah nya kake na tuh ana bena na tu lungura, ma, <noise> nye nyi jukuna hungaraye shu ma wa nye hungaraya, kureula wa nye hunguraya be be wub banana hunguraba, hagana jurgina a nye ga, a kama ke kauche awuna aye anye deka a mun hunguraya arna nu tamkake be wurau <noise> na harhungurana bala na juna kan nyaka shapka babe <noise> jikenda beh ungudane de, enza ohke zo be jamde bene jamde laulara amna azo dekene be eba <noise> hungaraba. Za'ah eh ke zo baka shura ya'aren <noise> be jina zeke nam hunguraka hagana she muabdirta ta zazo be yibeu beba kukuma naga, be yibabe ba be jirgubena ga be yibabeba be kukuma hanaga, be jibabeba ba gumnage, be jibabe ba beba hana chen <noise> chewa kukuma wa bona nanege. Lungurai na eh a Lah niye na yashu tamaw jo ka shwa yakale ke janija'a. Zo ka shu yakale ka nangan nah eh amir kimnenane she ye bekem ba tamkake yashuwa na hugurawa ma ta sheye a yal she jwawa hakan kwade kale tage a je yala be yilawa jo ban shuwe ban kuwe sheye hagan menya ha yana ga a yalama yilawa dawe deka hana kuwe a dawe deka hana kowe je jir mwar hana kowe in ji yira a twa gwa kala ye a wara yirnya in ware yira myuwe Jugela in gware genawa. Kurewa a dawa haku myeri in dawo nye a shelka julgela. Na ebi hana nego tamka wane wane nani a yar yir she ya ba dawe a kime yena nane yore yilawaye hada me jwenba ba ba du. Shauma wayewa a Shel ka shumha mane nane lugura ke hanadu shuma. Ma wo zwayare ba shuma, ar kwale najin deke na ne tamna a nane ye a jina kwala bwala a yar yir a Sheye a ba dawe yina a chur yelelawa kur hane jwanba a wab jwenbuwa de na dauba nab nab je. Te tauma we ar yena datir twa-eh yena haba jamuwa a kuriwa chuna. Amma shewa kamnena'eh juba he hana kuriwa a buh jaeaba bewuna jirege han menyaha yema jwaya jo na keewe menyaha. Zah jo halauya we julaye yamna jin mulatir jiregare mengo'ha harunya nana, bar yoh she hanye an yoreba harmna. Mu kebah ku dama hungurai han garwa yena dena.. Kak balehedi, kak menya hedi, yapilhede ba hanedai garwa halau. Anah ja kuweda je she yade mu dwa ja yo'oh sheha nye hana nega jwabbana awarama yerbe munabde aduna jwabam na en dekah mu yiba ma kamule ba mah yibe ma kamweba zwer ba in deka na amna. Menya hambe je be wubuna babir dena ham hamu yeh a jube yuma ma kara bu jwaba ba bu duna sakeya re bebu duna kwashaka bes be dwaladala we ye a satare ma be dwala re bebi dena kemnene de nab yelenwa nab kemnene, hungirai kutu dama tutoma kwanye haga na sweye jukunga nye na eh ba har a dusukeye she chwata tamna ba wande be to tutoma jeregare be tuh pwaraka ba ha dusukeye bebire be tuh pwalakade. Ah nab to yalaka keibire kaza yake kwanye ka zaka sule na'ah, ba wena wutere ba za muya wa yera yabna be za beSwa beSwaba Swa she yalare mawa hagan mwaraugare je jan ziye gare ba swa mawa wamna amurga zan ziye gare ba swe mawa be tawe. Ba kurwu di ba chuba pwalama be tonube du ne mam ba shwa be wab Paualaka re tuna nab dumam be chu pwalakare kuwara de a wunwa tohwa de nab nyu yahnumaha nabje. Susum na ara. Swaraha dai jinab ja nye nab yune swaraha zebetem tamkake hana nuwo a nilweye wamnana. Haga na she nwa ba gwara ma nye demaga nyena pwalaka ke be zo be yu kamna be nuna atawa ma yana gwara'a eh be gwabena yatere nab je shi ye kwanye. Ba the deka nye na amma, dusuka kam na be ba hanyena jabe tawo. A jaga jan twa anaba mil halanga be ba hana yirbe dai ba migab halaha nab maka pwalama, nab ja buna kwanye yirba be ba dauna ma'ana. <noise> Mabza buna kwanyena ma dwa ayu hama kwanyaka halawa za'a zama jabe tuna kwanya ka hauawa jama jan tuna kwanya ka hauawa jama jan ya farnu jamu jan zude ma dwa be wamu tibsir nab to tetauma dai ma kwamma yake na halama a'a zeka halau kwa muwa a'a na halama jeke wumu kwamuwa be wamude ba jiramu Debathe na ba kuwayuwa be bab da telede, ba daura mamaikon kobo we be dalab da fele debe nyena jwala ta nyala jwalata ba bob da telede ba daura duniye de. Babe kuwa berama niyude yal da tenanka najera she yede bwan daba'a na nyulu en bulan daba'a na sar muye ma haga biyoge mu bulan na nakwa iyena muye jere gare ma dahaga ma sugegana, hungurai kufu dama yeh tai dwala haga na nyeja'a yena haga namb kwaga ma dwa be yu tako be shube, ba dene bunye, ba dube yake be yiu ne ja'a mugi be ya shuwa ba chuna nyina ba yiwo ba shula habaka mina taku bide nye ja'a abu ba girbo yeh ba nab jan yakalah nane anah jede gare ka dala be ba sunga toma. Ba wande nab yiruu a da kuleh eyi bi nab shuke na ja'a a yakala harauwe be jirare be shur ba jar be durga yake be yuge, nab wela ba jina, jire gare aju akutu ka shi shilula adowo yega be yera be jirido shi shu'a ba tuge, nab wela a yuwan mubdirta yina ye <noise> za'a dina anaba a jar ja chweh ah sheba halau ye ka she shu'ah na yuge she shelwa hana juge yina shuge gare yen haga nah halego eh a sakeramu a shiba yena ga, me daula ba welena ba tema bunyina yir yiba kam jai a denye dail ayowa enmadirta a yina chu ayiwa emmubdirta yina ar ba tuna bunyide zereare sheye a wende egwa en jan tuta en jan yel duna ya fuleye.

Haga na hube sheyema webe a dawu hunguraba a jege jure yin kukumata agama a juro kuramta halga ga na nuahebe gadawu hungura a ebe adawu shewawe be sekeewu yakace ebe bebe yaira ne kale-ebga yake na kemne yake adamu yina nun tamka ke na tema be nyi muguraya yina anabe yanyi <noise> na jeke nan lungura ka bala nya nyina yin wade na je nan nungura shewe na je we hengara ba jenah bala be nyaka be kane ke a dude nana maran kwake nana huwa kam kanye tana lukam kan ye bekam nyena kenyi nayi wanye ni mwaranyi ni fain kwaba nye ba wuba nye na mwaranye na wa, bu wawanye nye ne mwara manye newa jwabanye, kama na hanye deke na to ar na nye na jawo <noise> nane daga bala ba nyana jwabanye de ja ba mara she nyaka dawo haga hunguram gega na eba a nego tamke wane wane.